ଇଜରାଯଲର ଭୀ ଇତିହାସ ବହୁତ ଦିଲ୍ଚାସ ବଚୀ। ଇଜରାଯଲ ଜୋ ଥୀଲା, ବୀସମୀ ସଦ୍ଦୀଲ ଔର ବାଦ ଇଥାର ମାଂଗେଲା କି ଇମାନ ରହୋତୀ। ଜୋ ସମୁଦା ଥୀଲା, ଇମାନେ ଏକ ଅପନା ସଵତ୍ତଂତ୍ର ମାତ୍ର ବୁମୀ ଚୁନବର ଆଂଦୁଲନ କରୀ ଦେଲେ। ଇଥାର ମାଂଗ କୋ ଏକ ଆଲଗ ବୁମୀ ମିଲ ଲା, ଇଥାର ନାମୀ ମାନେ ଇଜରାଯଲ ରଖ ଲେ। ଇଥାର ଦେଶର ଵିକାସ ଥୀଲା, ଫିର ଇତାର ନାମ ଇଜରାଯଲ ଆଈ ଗଏଲା। ଚୌଦହ ମାଁଈ ଅଡ଼ତାଲୀସ କୋ ଇଥାର ଵିକାସ ଥୀଲା, ଔର ଯହ ସଵତ୍ତଂତ ରହୀ କେ ଅଲଗ ଦେଶ ବନୀ ଗଏଲା।